<hesitation> ampul kaa, arannde kaa fuu so wanaa tawii kuraŋ taƴii. Nun naa ñifde ɗun dee ɗun ɓuri ndeenaagu. <hesitation> nden kaa, ittoyaa ampul oo seeɗan seeɗan. A ɗe wiicita mo wiicita mo faa o yaltaa. Caggal muuɗun, ngaɗaa hen so goɗɗo njogiɗaa, niinii non.